Raha azokazoko ambara zen̈y mahakasiky toetrandra a Etazonia an̈y <hesitation> <noise> a Etazonia ao zen̈y klimàn-drô ao zen̈y miôvaôva, arakaraka tan̈y misy anao. Bôka eo amizay zen̈y matetiky zen̈y <hesitation> somary araiky misy malen̈y. Avô aminjay ten̈a mampiavaka rô, avaratra ao Etazonia ao ze- àby iô zen̈y, rô manintsy avo la neizy zen̈y zen̈y.